Kakaturi jena’ari kakaturi ja kuu ita saó kaka’aturi jii ita luli ioo tu ya’a te yua kaasa’aturi kachu’uturi kachu’utuña ntuchiña jenaña te kakaña ndasava’a ntuchiña jii yua, yua kasaturi jinari kasiv xituña, kaju’unituña ntucha luli jaa kenta chii yukun luliun yua te kaa chu’una ntuchiña jenaña, kaachu’uri ntuchiri jeenari, ntasa ntutiji tu nuri jenari kaa ka’ari yua, kaja tiuto yua.